عشان أتعرف على ناس جديدة ممكن انزل أماكن عامة زي الحديقة او المكاتب او النوادي و اروح لناس و أقولهم ان جديدة في البلد دي و معرفش حد و انه انتو ممكن تبقوا صحابي اخد ارقام ناس او ممكن ادخل على الفيسبوك على مثلا اي جروبات في البلد دي و انزل ان أنا جديدة في البلد و محتاجة أتعرف على ناس و محتاجة انزل مع ناس و هيكلمني ناس و هتعرف عليهم